לולידאת מן חמסטין עאם קאנו פרחאנין בלהאג'את א-ס'עירה, حجر וולה אלחבל, ולקין דבא ענדהם טלפון ולפטופ, ולקין א-ד'غط כביר, קייזיד אלתפוק ואלאינטרנט מאעندהם אלחריה, אלפרחה דיאל אמס קנת נקיה בלא רבח אמה דבא קיבקה אד'דחכ פי א-ס'غر ואלחזן מכפי ורא אלשאשה.